reza ni do valla en ha helnugo pedeli doh valla en ha labugo gasa doh boh valla en ha ta'ogo hunde bana boggol bana butol bana kare a wawan a naftira beh reza mai a ta'a hunde chatudhum a itta dhum